<noise> Ye nuŋ daa gang kani yik nin tii luki ti luki, ni wee mii gee shoo loo yooyoo: yooyoo na yik <noise> erenu nan nun da, nan luk nan nungda gang kanin mare nin mare na nin ben dit ɓo, nan mare loona nayik na shikume nungtanghe na loo voro yan baa kiya na ɗingan tee kaa yee yinan kumelee. Nuŋ ɗaa gang ko nan ii nuŋ daa gang koo ka nayik yunung yunung nan ɗoree naan gag la ka na ɗee lee yoo, lakana laɓanung yoo, voro ɗee nuŋ nan uri na ɗee yee nungtanghe na gaana loo gag na ɗeelee nung na. Nuŋ daa gang ƙoo kana yik shanshari, shanahari voro kamoo yilii tana tii mare na twinan nan gag nan loo nan gag nan loo twina kwee nan gagki nan loo ba sheke nan loo lul ka yila mare na, na wii aa mwa tee shina nan shuna na ɗorena. Nuŋ daa gang koo kana yik shuɓɓoo ɓa yee ɗwa, yee ɗwa moo mareni nin dadit nin kanghe loo dit <noise> nin nangha loo nuŋ ka yoo mon mang na uri lat ko mwa ɗoree ko danghan yu na pill tamoo, nang wee nuŋ koo ka yila neeya nashuu dum na tana yunghan vee, nung daa gang kakwe na yik ɓaa ɗwaa ke ɓa ɓa ɗwa na maa na yik nan shi nanghe loolul. <noise>